Oyi ro oma dɛmu ba yiro buwason mu'a tubara verobe mɛ wabe buwa se baro ɲan a han ɲan so bɛ'a ba buwa midepe we sin han zara we sin han miya'ara we sin han senufora we sin han manikara we sin han han sire cururu we sin ɲan don a wabe mana dan mu'a wa mana dan be tomɛ mɛ mɛmi bira lo un un ma pi muna a ji to han ɲan ho han besin mɛna mu